a jadi ena ma cara menege nako martel de paku de gota manege harus wa sedia uku osi bukang de aje woma paku ena ma cara manege ma martel wa je ino ma paku de gota mamartel wa gora kie ma paku wosi wosebanguku gota uku aje wosposana de aje ingosama nako uwa manege ma paku ingosamuwa gota uku nako maruka manege ma paku nosi sebanga kauwa dauku gota uku ena mamanfaat manege martel tekanan ma tekanan ma paku manege nako imateke kadaene dema mamartel ma paku lo kai gila gila uku ingosama gota uku sokomanege dika.